هو، ډېر څه بدل شوي دي. تېر وخت کې موږ ډېر بېخیاله او خوشحاله وو، اوس خو ژوند کې ډېر مسؤلیتونه راغلي. خو په دې بدلونو کې هم زما فکر دی چې ته لا هم هماغسې ښه دوست يې. هغه ورځې کله کله په یاد راځي چې څومره خندل مو او بې فکري وختونه مو تیرول. ته څنګه فکر کوې، ایا دا بدلونونه مو ژوند ته ښه والی راوړی؟